Faa loonna kaddule faa laaɓa. Ɗun woni faandaare muuɗun. Sabi ɗun woni ko ɗun moƴƴiniraa. <hesitation> banngal masiŋ oo kaa. Sabi loonnugol kaddule jooni… arannde masiŋaaji ngalaano. Jooni no woordi, kuran ana woodi nii a waɗan e masiŋ tan.